En yo'o ya'á yuu ndekuru vina diciembre ndekuruvina ehu mii, ñuña yuu iho ikavake ndandukuru no'o nikada iin ndaniuru ndojo ni kuan yo'o, enero febrero nii njuna yon ndekoro vina'a yondekuru yoni njuan anakunru ke'e, mijuna kachi nanró ñundua yo'ó marzo ndojo iho ini nii yichi takan ndute atun ndo'o iho yo'o kuiya niya'a euni atun ndute nio niyee taka, nanaya nunuxua niñei ninyute nindaka ti yo'ó abril ndijuniti yuu iho, adanana yute ininua ndenduni pero vina ako'o kondute chinin ninjuña ndau yo'ó abril, marzo, abril, mayo, ñeña ñuu ñanda ñandaki ñuu kuchi tata chí nikii yun ndavo'o niken nai tada vii ñui ndañuñui tavii ndada kii. Nako'o listo kua kuu tata mayo chi tata, ndetui ya'á okondu yo'ó ndetui, chindako viyo'o ñenai tanei nai viyuu chí nduku chi nuñui ndojo nda'axu ñuxua iho tuu ñuña yuu vanjuna nuku iho <noise> vanguna nai naiñei noi kuu nikuna Agosto <noise> nikua, vee inda vee ndui vee tuchuku nduchí <noise> vela nikuna, nixhii nikuna ndikenró chi ndikuna ndavai che'e tuu ndai ñei ujain tuu ye'e nai ndichi tuu ndichi chinchi, chinda ñein bajuu tila'a uu uni xhichi lute ndakuti ye'í, <noise> nikunan te'e noviembre ndakei ñenai tatuna ndakei ndajei ndaka nuñe nakei yichinei ndakandi, chichi ndojo na ndai nduxua. Ndojón iho ha jejuna nai <noise> ndaga.